إيه نعم مهم برشا أنو الشباب يشاركو في الأمور السياسيه خاطر هم المستقبل و عندهم القدره على إحداث التغيير، إذا مشاركوش يصنعلنا جيل معندوش صوت في إتخاذ القرارات و تهبط فرص التحسين و التطور، السياسه مش مقتصر على كبار السن بل هي مسؤوليه الجميع خاصة الشباب لعايشين في الواقع اليومي و يعرفو مشاكلهم أكثر.